إذا كنت مضطرة لزراعة الطعام في المنزل أختار أن أزو أزرع الخضروات بختار أول شي مكان مشمس بحديقة أو حاوية بعدين أجهز التربة عن طريق إضافة سماد عضوي بعدين بزرع البذور في صفوف وأرويها بانتظام مع عناية واهتمام عشان إذا أحصد المحصول بفترة قصيرة، بتكون تجربة ممتعة طبعًا.